Ny haiko zen̈y zio irô samô rô àby io fo e fôtiny irô zen̈y tain̈a ny anisany fa mahay mihain̈y amy tany maiky raha ataon-drô amizay irô ze manangono ran̈o ia. Avo hoditrin-drô zen̈y matevin̈y afaka miaro rô amy resaka tsy fampian’ny ran̈o zen̈y karà ze fa misadapity zen̈y ain̈in-drô tsisy rano.